Efatra lakile fampiasaiko de raika hamoahako tragno fandriako a, de raika lakilen'ny vavahady a, de raika lakilen'ny WC a de raika lakilen'ny dosy fa tragno lehibe sisy satria tragno fandriàko foagna tazomako lakile.